Pues jue dun yajxon dun jawi'in muk nëkë wa'atëp kap ti'i taj mayëp jë këx yaj pisëp jadun nëkx nakyokyë kap taj mayëp dunt's jeik muk mabë we'en muk nëkë poxë.